Fomba famokaran'ny aponga feo arakaraka ny fikapohana anazy <hesitation> raha ohatra hoe kapohina ety amin'ny sisitsisiny ilay aponga ah de somary <noise> midoboka kokoa ny feo azonao <noise> fa raha ohatra kapohina eny ampivônimbôny le aponga de <noise> somary migobina ny feo azo <noise> de mba ahazoana feo tsaratsara amin'ny amponga zany ah <noise> de le tanàna mikapoka an'azy no afindrafindra.